يعني اكيد انو نعود ل زمن ما قبل 2003 احنا ك عراق 2002 أو 2001 كان بهذاك الزمن استقرار حياة بسيطة حياة اميني حلوي ما دوغنا غيغ شي بس من فتنا بجو الحروب والطوائف وجو الشغلات يعني فتنا بهوسه ما احنا قده وما عشنا مرتاحين